दक्षिण अफ्रीका के पाक शैली ह। बहुते सारा सभ्यता ल मिलाये के बनाल जाथे। डच फ्रेंच अउ मलेशिया से मिलल। जुलल ओमन के पाक शैली होथे। दक्षिण अफ्रीका के खाना के अगर बात करब तो ओकर में आथे। बिलटोंग, बोरेवोर्स, बोबोती अउ मलवा पुडिंग। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।